Jadi panganon na paling sederhana na paling unikmati ima jaman mulai ngon jamanku menek jadi gule na on ima gule torung dohot cincang sada nai ikan mas na i goreng aso jop na roangku panganon on jadi sudena muloi na ngon pas es de au jadi amanta i bagas on na jop an do roa na mangan na on sian do poso ia najolo giot nia memang mangan i sajo dei nah, parmanganan on marbuka na tolu ari mia saminggu ari kamis jumat sabtu, jadi muloi umur onom taon najolo ma ioban amanta mei mangan i tempat on ima goarna lopo ni si bayok jadi si bayok on tong par uwak on niba mon harana ntong tobangan daripada amanta na i bagas kan jadi si uwak bayok on bagas nia on sekiar dua kilo dei ngon bagasta i jadi i hutarimbaru goarna jadi alak tarimbaru mada uak on na uak on tinggal berdua mia dot adaboru nia soalna anak nia maranto kuliah i bandung jadi uak on memang mulai najolo mang marjagal aha mon mang marjagal indahan mon on tapi <hesitation> najolo pas ompak poso poso dope amanta na i bagas <hesitation> ia marjagalna ayah nia dope marjagalna jadi mang istilahna ngon generasi na padua ma sannari i mulai ngon es de. Ngon es de au taon dua ribu dua ma mangan ma i si jadi satiop ari jumat potang biasona rap mei dot amanta na i bagas mangan i si aha mei gulena, gulena ikan mas na i goreng na aso tabo ikan mas on harana ia mamake soban dope sudena jadi ingot na jolo i lopo on di lopo ni uak bayok on pala mangan iba ompak menek menek indape dong listrik isi jadi marlampu petromak mia on jadi pala umpamana do potang potang ro iba tu si i ingot mei ompak menek iba i i pompa ia mantong lampu petromak i ipasang ia dung i pasang ia lampu petromak i torang ma sudena jadi lumayan kagum do na jolo pas menek iba adong do rupana <hesitation> teknologi na songonon na torangan daripada listrik dungi biasona mangan mentong dot amanta pala amanta tong gulena cincang mei biasona te anggo iba pas na inan mangan na ikan mas nai aha mei ikan mas na i goreng jadi ikan mas na i goreng on ikurna sajo pangidoon aso ipangido ikurna soalna na paling gok dagingna na paling gok dagingna bope gok durina tai gok dagingna oni, pas mangan tokinnai i campur ma indahan on pake kecap nia jadi kecap nai make kecap, kecap <hesitation> kecap <hesitation> merek cap panah goarna nangon binjai jadi kecap on memang kecap na paling terkenal do on botol nai biasana pake botol bokas ni limun dei pabrik na i binje. Jadi onma biasona pangonan na ituang ma kecap i, tu ginjang ni indahan i baru ipangido mei lasiak nai gok uak mangido jolo lasiak nai na mangan mei sapinggan i gaor mei sude lasiak i dohot <hesitation> indahan i dungi i gaor sude mang siap i pangan mei pake ikan mas tokinnai sampe mulbas mei odok niba martambu i jadi mulai ngon es de do na jolo pas es de kalas sada kalas dua kalas tolu dot amanta dope mangan muloi ntong kalas opat kan, dung kalas opat on maha ma mulai ma sendiri barani iba jadi ma barani iba tusi jadi biasona mulak sumbayang jumat mangan mantong isi mangan i si maradian mei jolo nah pala pandokon ni amanta na jolo pala adong dongan mu na get mangan ajak soni tuson ningia jadi pupu mei najolo uajak donganku i mangan doho ningku mei siap sumbayang jumat rap mei marangkat kami tu si mangan doho ketama mangan mangan mantong i si kan, mangan abis mangan tokinnai isi biasona pangido mei uak jau ma sada jolo cincang sada gok torungna soalna gule torung on ma na paling mantab ngon cincang nai torung nai jadi mamake torung na rata ia oni bope ntong dalam dalaman panganon naon kan dalam dalaman ni lombu te na mantapan i par masak nia soalna bumbuna kancang siak oni itamba dot ikan mas jadi biasona manganna cincang on mei icampur dot indahan dung i campur dot indahan cincang on i baen mei ikan mas na i goreng i iginjang nai ikurnai mei i pangido abis i manombo pala adong dope ntong kuah ni sup. Giot mei iba kuah ni sup i jadi selain na cincang on pala umpamana ari jumat pas es de iba na jolo pala umpamana mangan manyogot ompak libur sikola misalna ningia mangan mei i sadun i pake gule sup wah anggo gule sup nai memang ima na paling mantap memang gule sup na unjung idai soalna na parjolo i pamasak pake arang pake soban i pamasak ipamasak lobi dua pulu opat jom dungi pamasak lobi dua pulu opat jom biasona mang ma pipili doma daging i amben dayukna jadi pala umpamana manyogot ro iba tusi pangido muse mentongi o uak jau jolo kuah ni sup i mangan muse mei pake cincang i mai pake cincang pake torung abis i bisa dei manombo iba martambu tolu kali i sampe heran doma uak i oh na gok tong mangan mu ningia tentong tabo masakan ni uak on ning iba mei soalna mulai ngon es de iba mulai kalas sada sampe kalas onom es de na mangan sajo mei isi tiop ari jumat i ari jumat oni pas masuk es em pe muloi muse ma mancubo panganon nia na i pamasak nia ari kamis na pamasak uwak bayok on ari kamis jadi pas i pamasak uwak bayok on ari kamis biasona daging na i tutung jadi daging nai i tutung ia mei daging on baru <hesitation> i baen ia mei lasiak na dot bawang i anggo i mar moncak doma dila niba mangan na pala umpamana ari kamis nah habis i jumat nai pala umpamana manyogot sup. O arian biasona mangan ikan mas na borngin on mangan aha muse domana mangan ikan mas na i gule i si memang na mantap an do parmasak ni uwak on muloi do es de iba sampe sannari satiop mulak kampung pasti ke de tu si mangan i terutama ari kamis jumat sabtu pala ari sabtu ntong gulena i muse mai marbeda muse mei jadi pala ari ka ari jumat ia cincang dalam dalaman ni lombu pala ari aha ari sabtu kuling kuling muse doma dot torung i pake ikan mas jadi pas pala ari sabtu biasana manyogot mia mangan i si pala tokinnai minggu na ro nai muse mancubo muse mei pas es em pe es em a nah pas es em a ntong kan mantong maranto iba jadi maranto iba pas liburan mei mangan i si jadi memang adong kesan tersendirina si uwak bayok on tu iba jadi adikku pe biasona dung muloi do es de ia na dot mei mangan i si mangan na paling jop ntong roa nia sup dei jadi biasona tiop ari jumat pala mangan amanta i si ioban na mei sup i sa sa saporsi sanga dua porsi tokinnai pala mulak sikola i pamilas mei manombo dot mantong manganna sup nai kan kuah nai jadi manombo nga mangan i tempat manombo i bungkus do pal umpamana tokinnai ibungkus panganon on ioban mulak dapot iba dope ntong kuah sup nai harana ntong ma i tabusi ia manyogot i kuah nai kan abis i pala umpamana do. Pas dung es em a pala libur mulak mangan me isi i sapai na oni kuliah pe pas kuliah pe sarupo ma pokokna satiop kuliah pala mulak ma tu bagas biasona pala ari rayo sanga misalna adong libur semester pas kuliah pala ari jumat pasti mangan me i si mengecek sajo mei dot uwak i soalna ntong <hesitation> uwak on pe kan na-najolo jadi unjung do jadi murid ni amanta na i bagas on mangajai jadi mangaji i bagas nai satiop ari senin mei pas es de iba na biaso mei ioban amanta i tu bagas ni uwak on mangaji dot adikku bagen mei rap mentong tusi kan biasona i pamasakna mei panganon i jadi memang ima makanan sederhana na paling mantab na, menurutku na paling markesan na upangan sampe ari sadari on jadi satiop mulak pasti ke tu si.